<hesitation> nyreng nyeng ka̱jju, nka ba n yei bvwa a̱nbyring. Cat a̱nbgring ni a̱mi ba̱ yin nyya nyreng a̱ ka̱jju ka <hesitation> hat ka̱pffun nyai nnyai ka ba̱ tat ka̱pffun, nnyai ka, ku̱ ba nu bvwa a̱nbyring <hesitation> a̱tyyi, ba̱tyyi ba, a̱kpa̱k na̱ram, nba mi a̱ ru tssa anbyring u. Ku̱ a̱tyyi a̱ nat ka̱ryyi a̱ su shya ba byin ka̱won ka̱neyang, ku̱ ba ku gwai ka̱ryyi a̱ ya a̱ ku ryyi nkkwa a̱ ku san a̱tsatsak san, a ryyi a̱tyyi a̱yyu a̱nu, ku̱ a̱ byyi ka̱won ka̱seyang ka̱ryyi nu ka, a nu nwwa cat ryen na ma ni na̱ nun hwwun ka̱neyang a̱yani, ko na wrak u-nnyai ka a̱yin nu a̱ ru wrak tswon ndyik ba tyi an bvak ka̱nryang a ku̱ ba nat bu̱ tswa ndyik a̱ya asu tyi ka̱neyang ka nu nbvak aryi ba hwaun ka̱neyang yemi. Ku̱ ba hwuun ka̱neyang ka, a̱nzan anu n tsuup <hesitation> ba nu cong a̱ cam, banu cong a̱ cam ka̱neyang aya a̱ cam rai nka na, a̱ cam rai nka na, a̱tyyi nu a̱ ru tyei ka̱seyang ka n na̱ tssa ka̱neyang ba. Sei dei kyomg a shyi ka̱yerni ni ku ka̱nkrang ka na̱n dyyi kaba̱neyang ka a̱ shim ni kayemi na nu ntun a̱yin nu a nu̱ yet rwak a ni, nn ba nyei a̱dat a to a̱dat a̱yyu nu a̱mi a̱nu bvan a̱ cam kabaneyang ka, a cam kubaneyang ko, ku̱ ba cam ka̱neyang ka ka tat, u, rai nka na, ku̱ ka bu tat za swak koza swak, za swak za swak bu̱ a̱hwa, swak bu̱ a̱tat su nat swak ba̱ a̱naai u shyi ga takai rai a kubaneyong ka ka ru i ka ka rai ahwa, ku a̱ fat za swak bu̱ a̱naai aya za swak ba̱ a̱pffon a ryyi a̱ tyyi a̱ nwa maai yet ka̱neyang a nu nwa wuut a̱byang won a nwwa cyang ka̱ram to ku̱ kyang ryi a̱nn <hesitation> ba kan hwuun ka̱neyang ka kaseyang ka, ba nu ba tyyei <hesitation> ba ku hwuun ka̱neyang ka̱rak ka̱za̱ ni, aga nu nat ryi ka̱neyang aya ba ma kyang a na nu yya ni, karyyi a̱na ka, a̱na ka̱neyang u, <hesitation> ka̱seyang ka a̱ bvo man n wna rai a se ka nat, ka na nyei ba̱rywai nka ba ka̱ tsa, ba nat a̱su kap a̱na nu ka̱neyang u̱ ka̱ma ka̱dak A ryi a̱yring a̱yemi, ba drok a̱ cong a̱ ku kap ka̱dak konzan darya, a̱mba̱bwa, ku bat a̱na na ka̱ram aya ba̱jju ba, ba nok, ba ssu abat a di ciccat, ku bat a̱na na ɓyyan ciccat mai <hesitation> ssu to pfwong ka̱seyang a̱ yemi, a̱ nu shya ba̱ryuru nu ba cak ba̱pyyi ba a̱fat ciccatji a shya nom a̱ cot a̱ nat a̱su nssu <hesitation> a̱na nu ɓat a. Wwon a̱yemi ba nu ku̱ yya konzom dwoyya ka̱neyang ka ku ba byi duyywa ka̱ryi ka̱seyang ko, nat ka̱tsutsrane a̱ nat in ka̱ryi ka̱seyang ka, ku a nat karyi kaseyang ka, ku a nat karyi kaseyang ka wat nat a̱ ya nkpa mi nun na si nu nat ka̱tsutsrang a̱ su ryi ka̱ryi ka ba nku cat ni, ku a̱ su ryi ka̱ryi ka a̱ nu bvwa nnom a̱won a̱ bvwa nnom a̱ swat ka̱yemi a̱ shyi cam a̱ cyang ni a̱mi a̱yikop a nan dyyi ni a̱mi ba̱nyet ka̱ryi ba ba nu n ku sap a ryyi ba shyi yya na <hesitation> ka̱sak ka ka̱ryi ka ka ndyi ni <hesitation> ka̱ryi kyang ka̱tsutsrang a ba̱myet ka̱neyang ba ba na zzum ni nkpa yel, ka̱ryi ka a̱byyi du̱swak o? Ba kap ku̱yak o? Ba, ba tsot ba̱nyring o? Ku̱ ba tsot ba̱nyring, ba a̱yin nu a̱ cat ka̱won nu a̱ nat kavuyi ka mani ba̱n tsot ba̱nyring ni wuvon ba zzu, ba byi wani a̱gba̱dang nhywu nu mani a̱ drok an bvwo yreng aya ni, nhywu nzaan na yin n shyi ni nkpa yet hywu batwak wato, sickle cell, won a bvo byyi hywu na ba n yei tssok ni wato a̱won gbap wato ceprosy, acceet nhywu a̱ywu konzon a̱tyyi konzan ka̱ryi a̱ zu tyong takai nhywu a̱ya. Won tsang, ba̱nyet ka̱ryi ba yet ba̱tango ku ba̱nyet a̱ zzung karyi ba a̱yin nu a̱ nu cat ka̱won nu a̱ nat yreng ka̱ryit a̱tang ni. A̱ntyok n a̱byi kawai, ba a̱yin nu a̱ cat ka̱won nu a̱ nat ka̱ryi ka a̱ byi ka̱wai ni. To nkyang a̱ ya ba na na̱ zzum a̱ ga bvwo ni ami ba̱nyet ba ban dyi, kuma ba zzum, zzum a̱ ya, ba̱nyet ba a shyi a̱zagbang ka̱neyang u ni a̱ shyi u zzum a ni karyi Ami ka̱ryang ka ka̱ ndyi ka̱reyang ka brak o, a bvo man byi ba̱nyet ba a bvo man <hesitation> anu wruk ka̱rak ka ka̱neyang ka, ba n cat kaneyang ka ni a̱ bvo man shyi u̱ zzum a a̱ hwok ni ami ba̱nyet ka̱ryi aya ba ndyi be yet ba̱tsatsak o? Ba cat banyet o? Ba koko ka̱ryong o? A̱won nkut, ku ba̱nyel a̱ byi nkut, ba na tyong, duk ka̱ryi ka ba ntyi ryang nkut di ba̱nyet ba ana ka tyong rot a̱nyan kudu ka̱won nba ka a̱ bu su nwwa ka̱ryi ka ma ni a nun nbyi a̱suswak wui hok a̱nsham ni. Ba tsot banyring o? Ku ba tsof ba̱nyring ka̱ram ka̱yaan batsot a̱yin a̱su ku tsot a hywat, to a ryi ɓa a̱yin nu a nu cat nat yreng u takai ka̱ryi a̱ya ni. A̱ ryi nkyang a ba fu sook ka̱ram ka a̱ zzum niu na yemi. Won ku ka̱neyang ka, dani nin hywo ni ku̱ ka̱neyang ka a byi <hesitation> a nat bu̱ hwwu u̱ ya ka̱ryi ka̱seyang ka, a̱su bvwa nnom nhwa, won ba su wa bvwa, a̱ brak a ba, nba meyang ku ba bvo man bu̱naat ba na, brak bu a̱ryei a na yin nat i ni ba bvo man tyi kyang a brang a̱ nat i a ryi ba ba nwwa tyyee <hesitation> yya ji ba ncat ka̱ne yang ka ni <hesitation> ba̱jju a byi a̱tsatsak ntada tezwa nyreng. Se ba zzum, ba zzum a̱zagbang ka̱seyang u ba zzum a̱zagbang ka̱neyang, kudu ba ba su shya kyang a bu ba̱ byaan rya an yreng a̱ ya ni ba. A̱wwon mnyai ka, ka̱neyang, ka̱seyang bu̱ ka̱neyang ba ru ya ryi-u ryi won a hywa di ba naat yreng ba, kaai, se ba tsuup nkyang ani zu tutwang ani ni. A̱yring u a̱yet, ba hwuun ka̱neyang ka, a̱mbehwa nu a yet ba zzum tazwa na̱sa <hesitation> ka̱ne yang ka bu ka̱seyang ka, a̱mbatat u a̱yet ka̱seyang ka a̱ nu cong a̱ yya pfwong ka̱ryi a̱kkwo ka kamin <hesitation> kafin ba bu̱ yya nyreng a. A̱mba̱naai u a̱ yet ku ba do zzum nkyang a̱ ya a̱ su tyak, ba na ba, ku ba ba ryyi ba tat a̱ maai ka̱rak ka ba nu n yya yreng a ni banu sook ka̱ram a tung ba̱nyet ka̱ryi ka̱seyang ka ba ba a bu̱ tyyei ka̱ryi ka̱neyang ka, ryit a̱ni, ba wruk a̱ tyyei ba cat ka̱won nba ka di yreng. To ku ba wruk a̱ bu tu-tyyei a̱ya ba cat ka̱won ba ka di yreng to aryyi ba nu ba bu̱ nkyang antyei ba̱ryat nyreng ba. A̱yring ba ru ba bu̱ yak ryyi na ba nu ntok nkkwa a̱n tyei ka̱nkrang ka ni ba cat ka̱neyang a̱bang wani ni. A̱mba̱hwa nu. Kram ndyi ji yin hyet bu̱ gbyang a̱mok nyi ba nu wrak, nzan an byi ba nwaat datang a̱mok ji rot ba̱jju <hesitation> tada ba̱jju npfong bajju ji na yin yet ku̱yak a̱mi, nkpa ba nu nba bu̱ gbyang a̱nok ji, amba̱tat u ba bai bu̱ a̱na nbvon, bvon a̱ya ba yei bvon a̱nawon nyai ndoson ba yya nkyang ka̱jju har ka̱pffun zun san tsuup ani baru a̱ni ba ru yya nkyong ani ba̱ryat nbvon a̱nawon a̱ya a̱ run shyi, won ba̱ryat ku̱ ba cat ka̱neyong ka <hesitation> nnyai ka <hesitation> ba̱tyi nba a̱ ru tsaa <hesitation> na̱niyang a, na̱won nba na ba̱nyring ba, amma ka̱pffun, zu n san tsuup a ni <hesitation> buu mon bu nwap nzaan a u̱ kpat a ni ba̱ryaat nkru̱m a̱ nwwa, ba bvo yya a̱nok ba tswa mkrum a̱mi ba waat ba̱nying, won a̱ shyi <hesitation> ga takai ka̱ryi na ka̱won ka ka nwruk ni. Na̱won na̱yaan ba̱nying ba yya du̱twang su kpang ka̱rak, ku ba nu yya krum nyreng a ya to se ba iyana̱ a̱ ryi, har ka̱pffun dei ba̱jju a̱ kam wrui a̱ hywa di kurm ji ba ntrang krum ndyi ni nzun ji ni ba, amma ba wwon konzan ka̱ryi, konzan ka̱ryi a̱ byi kyang a nba ba waati, ma krum ndyi ji n shyi, nyi tyei ka̱nkrang n shyi, n yi ji ba na cyon ba̱wumbeyang. Bu kpikpit ba̱nyet a̱ shyi shishrek ba̱ ka̱neyang ka ni nshy won bvon a̱nawon ji n shyi. To ku ba yya nkyang a ya a̱ su sak, ku ba̱nyet ba, ku ba ba naat sook yreng a, a̱ngbok nu a̱ na yet, ku̱ ba su tyak nkyang a ya ba nu tyei ka̱neyang ka ba, na̱bvwa na ba yin npyem ani, ku ba tyak a̱dat u nu a̱ mi a̱ nu rop di nom a ba nu n sook yrreng a ni di ka̱rak ka ba nu npyem ka̱neyang ka ni, ko ba tun ka̱neyang ka, a̱ ka tom bvwa, tok ba̱shek kwot ko ba ka tom buwa tang nkon ko kuma ka̱rak ka̱kpri, ku̱ ba nat bas shya ba̱rywai ka̱seyang ba a̱ byi, neet ni ba gbyit a̱ nat, ku̱ ba lka ba̱ta̱twang ka̱neyang ka ba, ba shyi ka̱yemi a ba̱ nyai-u nyai a bu̱ wat ka̱neyang ka a̱ ka sook a̱ sak a̱zangurang a̱ su nkat ncci, to ku̱ ba nkat ncci aya rorok zu hywa ku̱ aka̱kpri a̱mi ku̱ banyet an shyi ba̱wumbeyang ka̱myang ba a̱ ma na nstwup ncci a̱ ba̱ tsot a̱ cat san a̱yin nu, to a ryi ku̱ ba su ba̱ ran a̱ san a̱yin nu, ba mu ba̱ tun a̱bvom, a̱ ba bvom a̱ hywa ba maai nat bu̱ a̱nbyring u ba, ma ku̱ ba su swa cet. nba a̱ tyong ba̱ a̱nbyring u a̱ nat di, ka̱ ba nat bu̱ a̱nbrying u a̱ su nwa mi ba na nat bu a̱mbyring a yyu a̱ su sak a̱nyyi a̱yikop ka, a̱nbyring ua̱ nat a̱ su swrang a̱nyi a̱yikop ka Ka̱yemi na nu n myamm kpikpit npfwong a na̱ wui nyamm a ka̱ryi kani ni ba ndyang ka̱bvwa ka, ni <hesitation> ba nan wan kyungyak a, ni a̱mi ba nka kyungyak a̱ ka̱ryi ka, a̱won se a̱ buruk ka̱ram, a̱ tyak ko da̱ni, ka̱ram ka̱yaan a̱ nu tyak <hesitation> nnom a̱tuyring ko na̱ tyak hywan na̱ shyi u̱ bat a̱yikopa shim ba ka̱seyang ka ma ba kan ka shya bat ba ka̱ram a̱ya ka ba si nu nji ka̱seyang ka bat a ka nu nswrang ni. Ku bajji bat a̱ya <hesitation> ba si sak nom nyi na ma ba nu̱ n tun ka̱neyang ka baru yei <hesitation> sak ron dong, ba nun ku sak ron dong a ni, nu a̱mi a̱ nu̱ wan du̱tuk ti ka̱tuk a̱ya, kyungyak a, a̱ ka ba̱nyet ba dani ba na nka na cyang ni, a̱won ba̱rywai kaseyang ba̱nibo Ku̱ ba ba ka̱tuk aya, ku̱ ka̱royyi ka a̱ byyi shya hwat, ba nu wruk bu̱ sshu a̱ za wop ka̱ryyi ka, a̱ za wop a̱tasa ka̱ryyi ka, duk a̱yin nu a̱ ba ni bu ya, uyemi tyei, ka̱neya a ya a̱ wruk ka̱ryyi shya shya fiwat, wwon ba si wruk bu̱ kaneyan ka nat i <hesitation> u̱ bat ka̱seyang a, yreng a yemi, to a ryyi <hesitation> a̱dat u ka̱rak ka na nyreng niba nu tun, ba wo tun a̱nbyring u a̱nbryring a̱dat u a̱ wo mak bu̱ ka̱bwa a nat ka̱yyi ka̱seyang ka a̱ su ryyi ba kan sshek o. ka su shya ba ka̱n sshek ba, ba nu ba̱ tyyi ka̱tan a̱ntyok u a̱ nu tan <hesitation> ama ku ba su shya ba ka̱n sshek to ba̱ryat ba tyak to a ryyi a̱ mi a̱mi bayin ya